Raha gadran'ny mpanjakavavy ratsy fanahy anankiray any anatina <hesitation> tilikambo avo dia avo ah-ako an, ny zavatra ataoko dia <hesitation> anantonako zavatra avy amiko eo amin'izay lavaka azoko anaovana an'izany, Dia and-andatsahako <hesitation> zavatra ihany koa nasiako vesatra mba tsy <hesitation> ho lasan'ny rivotra any ambany any, tandrifin'ny <hesitation> iny lavaka iny